जापान मा जु ची संस्कृति अर आधुनिक टेक्नोलॉजी भोत अद्भुद मिक्सचर हमते देखंडो ते मिल जांदू यखा ल्वॉक जु छीन उ भोत होशियार वोन्दा अर भोत मिलनसार वोन्दा जापान आजा टाइम पर टेक्नॉलजी मा सबसे एथर ची।